اول شي ببدأ بجمع المعلومات بشكل دجيج وذكي أتجرب من الاشخاص اللي في المنظمة بهدوء وبدون لفت الانتباه واكتسب ثقتهم بعدين أبدأ في جمع الادلة اللي تثبت تورطهم في الانشطة الاجرامية احرص إنى اظل متخفي واستخدم تقنيات حديثة للتواصل مع الفريق المسؤول عن المهمة